וויזוי מ'בראט אפ גרינצייגן. מ'נעמט די גרינצייגן און מ'שניידט זיי אויף, מ'לייגט זיי אריין אין א בעקעלע מיט א- <noise> א פאפיר פון אינטן, און מ'לייגט עס אריין אין די אויווען פאר א שעה וואלט איך געזאגט, מ'קען צולייגן געווירצן, מ'לייגט- מ'קען עס אנשפריצן מיט אויל.